ráðamenn g sjö ríkjanna sammæltust um að bjóða fram aðstoð við að ráða niðurlögum skógarelda í Amazon á fundum sínum í dag utanríkisráðherra Írans mætti óvænt á fundarstaðinn í Frakklandi íslensk stjórnvöld ættu að tala skýrar gegn átökum á norðurslóðum segir sagnfræðingur heræfingar hér á landi samræmist ekki hann óttast að Ísland geti dregist inn í átök stórvelda meiri harka er komin í samskipti mótmælenda og lögreglu í Hong Kong tíu voru flutt á sjúkrahús eftir átök í gær og lögregla hefur beitt bæði táragasi og

gegn mótmælendum Veðurstofan vill vakta betur

víða um land og hefur óskað eftir fjárveitingum til þess framkvæmdastjóri hjá stofnuninni

segir heppni að enginn hafi orðið fyrir þeim stóru skriðum sem

síðustu ár skóla og

Reykjavíkur ætlar að skoða að minnka framboð af

í grunnskólum borgarinnar samtök hvetja sveitarfélög til að draga úr eða hætta að bjóða upp á dýraafurðir í ljósi fundir g sjö ríkjanna héldu áfram í franska bænum Biarritz í dag utanríkisráðherra Írans mætti óvænt til Frakklands en eitt af því sem ráðamennirnir ræða eru leiðir til að draga úr spennu við Persaflóa það var létt yfir

ráðamönnum sjö stærstu iðnríkja heims á fundum í franska bænum Biarritz í dag

samstaða og gleði á fundi þeirra Boris Johnson forsætisráðherra Breta og Donalds Tusk forseta fulltrúaráðs Evrópusambandsins þrátt fyrir yfirvofandi útgöngu Breta úr sambandinu

mættu til fundarins ráðamenn frá löndum á borð við Spán Rúanda Ástralíu og Indland aðrir gestir mættu óvænt um miðjan dag í dag lenti flugvél íranska utanríkisráðherrans í

en meðal þess sem ráðamennirnir sjö ræða eru leiðir til að draga úr spennu við Persaflóa

hittir þó eingöngu franska kollega sinn ekki aðra ráðamenn á fundinum samkvæmt upplýsingum frá hvíta húsinu kom það Trump á óvart að frétta að fulltrúi Írans yrði í bænum um helgina en Bandaríkjastjórn sagði upp við Íran í fyrra auk þess að hafa lagt háa meðal þess sem ákveðið var á fundum dagsins var að rétta fram hjálparhönd vegna skógareldanna í Amazon

meðan ráðamenn sátu á rökstólum sýndi franska forsetafrúin Birgit Macron betri helmingum ráðamanna allt það besta sem svæðið hefur upp á að bjóða eini karlkyns makinn eiginmaður Angelu Merkel var hins vegar fjarri góðu gamni

stjórnvöld ættu að tala skýrar um frið á norðurslóðum segir sagnfræðingur heræfingar hér á landi falli ekki að boðskap þeirra um að svæðið eigi að vera laust við átök stórvelda hann óttast að Ísland geti dregist inn í deilur varaforseti Bandaríkjanna er væntanlegur hingað til lands fjórða september og stutt er síðan Mike Pompeo utanríkisráðherra kom hingað í febrúar stjórnarandstöðuþingmenn hafa gagnrýnt Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra fyrir að upplýsa ekki að ástæðan fyrir komu

sé meðal annars að ræða landfræðilegt mikilvægi Íslands á norðurslóðum og aðgerðir NATO til að bregðast við auknum umsvifum Rússa forseti Rússlands hefur lýst því í yfir að ný gerð sé í vinnslu og nýverið sagði Bandaríkjastjórn sig frá við Rússa sem undirritaður var í Höfða í

Reykjavík fyrir þrjátíu árum Bandaríkjamenn fjármagna nú framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli fyrir um sjö milljarða króna Sumarliði Ísleifsson sagnfræðingur segist vona að Ísland sé ekki að dragast inn í vígbúnaðarkapphlaup friði á norðurslóðum þegar þeir taka á móti varaforseta Bandaríkjanna ég held

tali skýrt íslensk stjórnvöld hafi mátt vera skýrari í málflutningi sínum þá fái þau prik fyrir að hafa þó reynt að halda á lofti mikilvægi friðar

en samræmast heræfingar hér á og við landið því

því betra það er alls ekki hægt að taka undir að það sé til bóta þegar staða mála er svona viðkvæm tíu voru flutt á sjúkrahús eftir átök lögreglu og mótmælenda í Hong Kong í gær það sló sömuleiðis í brýnu milli þeirra í dag og

lögregla beitti bæði táragasi og gegn mótmælendum þá hleypti lögreglumaður af byssu í mótmælunum í dag það er í fyrsta sinn frá því mótmæli gegn stjórnvöldum í Hong Kong hófust fyrr í sumar lögregla hefur verið sökuð um að beita mótmælendur hörku aðstandendur lögreglumanna komu sömuleiðis saman í borginni í dag til að vekja athygli á þeirri miklu ábyrgð sem lögreglan ber í mótmælunum framkvæmdastjóri hjá Veðurstofunni segir mannslíf í hættu ef

eru ekki vöktuð skriðuföll hafa kostað fjörutíu manns lífið frá árinu nítján hundruð og eitt stofnunin fer fram á auknar fjárveitingar til að vakta skriðusvæði betur stórar skriður hafa verið áberandi á síðustu árum til að mynda berghlaup í Öskju tvö og í Hítardal síðasta sumar í síðustu viku höfuðkúpubrotnaði ferðamaður þegar grjót hrundi úr Reynisfjalli áður en stór skriða féll skriðuföll hafa kostað fjörutíu manns lífið frá nítján hundruð og eitt Veðurstofa Íslands sendi frá sér minnisblað eftir skriðuna í Hítardal þar sem óskað er eftir auknu fé til að kortleggja og vakta

á Veðurstofunni starfar nú aðeins einn

með auknum fjölda ferðamanna eru meiri líkur á að fólk sé statt þar sem skriður falla en margir ferðamanna eru þar sem skriður falla reglulega eða grjót hrynur úr klettum til dæmis við Almannagjá Gullfoss á Esju og við

og þess vegna er okkur mikilvægt auðvitað að fara af stað með þetta verkefni til

að forða frá tjóni það má

höfum verið heppin að þessar skriður sem

undanfarið hafa fallið að nóttu til þannig að fátt fólk hefur verið

Reynisfjöru fyrir stuttu síðan stórar skriður eyðileggja allt sem á vegi þeirra verður og því gæti orðið stórslys ef slík skriða fellur á byggð eða fjölmenna ferðamannastaði við höfum séð

það er verið að byggja upp ferðamannastaði á þekktum

og það er auðvitað tjón á mannvirkjum

í hættu það eru líf í hættu þar sem það á við meðal annars yrðu notaðar

og nákvæmir

þá þurfi annan

Veðurstofan áætlar að kostnaður sé þrjátíu og þrjár milljónir á ári til þriggja ára það er að fjölga þessum skriðum sem við verðum vör við og

þær eru að verða stærri og meiri og það

ári hefur Umhverfisstofnun lagt fram fjórtán kærur vegna utanvegaaksturs

hjá stofnuninni segir að verið sé að skoða framferði nokkurra ferðaþjónustufyrirtækja sem noti utanvegaakstur í kynningarefni landverðir afmá för eftir utanvegaakstur nánast daglega í Friðlandi að Fjallabaki þar hafa borist um hundrað ábendingar um akstur utan vega

á þessu ári að koma frá almenningi en frá okkur utanvegaakstur er bannaður samkvæmt lögum á Íslandi umhverfisstofnun hefur kært fjórtán tilvik um utanvegaakstur um

í ár að auki eru þrjú atvik til skoðunar tvisvar hefur utanvegaakstur í fjörum á Suðurlandi verið kærður til lögreglu á þessu ári þá var

utanvegaakstur í Soginu kærður til lögreglu eins og fram kom í fréttum RÚV fyrr í sumar tvisvar á þessu ári hefur þurft að afmá för eftir utanvegaakstur við Helgafell á Reykjanesi

tvisvar á Hengilssvæðinu auk þess sem kærumál hafa komið upp við Rauðhóla í Reykjavík í Krýsuvík

segir að þá hafi borist ábendingar um villandi markaðssetningu hjá ferðaþjónustufyrirtækjum þar sem bílar eða bílar eru sýndir í í utanvegaakstri við erum að skoða mörg svoleiðis mál núna við köllum

til fundar og svo skoðum við hvort þetta séu kærumál

illa farin svæði vegna þeirra hjólreiðar eru aðeins leyfðar á göngustígum og

í Mjanmar um að snúa aftur heim eftir tveggja ára útlegð hávær krafa er um að herinn í Mjanmar axli ábyrgð á ofbeldisfullum aðgerðum gegn undanfarin ár tvö ár eru í dag síðan herinn í Mjanmar hóf aðgerðir gegn þar í landi aðgerðir sem síðar hefur verið líkt við þjóðernishreinsanir

flóttamannabúðum þar rannsóknarnefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna skilaði skýrslu í vikunni sem ber vitni um gróft ofbeldi hersins á ekki síst konum

í vikunni þrjú þúsund flóttamönnum leyfi til að snúa aftur til landsins en enginn þeirra þáði boðið

telja öryggi sitt ekki tryggt auk þess sem enginn hefur verið látinn svara til saka fyrir aðgerðir gegn þeim eftir mikla veðurblíðu á suðvesturhorninu í sumar er fyrsta

gengin á land með hvassviðri og

töluverðri rigningu Veðurstofan gaf út gula viðvörun fyrir höfuðborgarsvæðið Faxaflóa Suður og Suðausturland og miðhálendið lögregla ráðleggur fólki að festa hluti sem geta farið af stað í rokinu og tilkynnt hefur verið um að

hafi tekist á loft í dag þá er útivistarfólki og ökumönnum ráðlagt að fylgjast með veðurspám þar sem hætta er á mjög snörpum vindhviðum við fjöll Theodór

hefur verið stórbætt í sumar og einnig að heitum fossi í

skammt frá landeigandi segir að viðkvæmt svæðið beri ekki mikinn fjölda ferðamanna og aðgerðirnar eigi meðal annars að draga úr hættu á skemmdum í um hundrað og fimmtán kílómetra fjarlægð frá Egilsstöðum uppi á

er hægt að beygja niður að Jökulsá á Dal þar sem hún kemur undan Kárahnjúkavirkjun stíflan hvílir í syðri enda gljúfranna en neðar er virkjunin í hvarfi og þangað fara margir að skoða undanfarin ár hefur verið illfært að

fyrir stórgrýti en eftir úrbætur í sumar er orðið jepplingafært eftir slóðanum sem liggur að þessum miklu náttúruperlum þá hafa verið settar upp keðjur til að varna því að fólk fari sér að voða niður að gljúfrunum en þar er hægt að skoða hella bæði Magnahelli og ekki síður

sem hafa bætt aðgengið með styrk frá framkvæmdasjóði ferðamannastaða

munu opna staðinn fyrir fleirum áður var þetta

fullt af stórgrýti og varasamt og menn löbbuðu alla leið þó það væru bílastæði á báðum endum svo höfum við verið að laga niðurgönguna hérna setja í hana keðju og festa þannig að menn fari sér nú ekki alveg að voða vestan við gljúfrin er vin í auðninni þetta er og þangað er líka orðið fært fyrir jepplinga ferðamenn eru búnir að finna þessa perlu sem sumir heimamenn hefðu helst viljað eiga fyrir sig þarna er verið að laga gamlan gangnamannakofa og þar verður afdrep áður óku ferðamenn yfir ána til að komast síðustu metrana í heita fossinn en nú hefur verið lokað þar á að leggja og fara um nýja göngubrú yfir ána það er nú allt í lagi að labba eins hundrað metra að og svo geta menn staðið upp í fossinum og þvegið sér á eftir þetta er mjög sérstakt þetta ræður ekki við mikið

endar með ef menn ganga ekki vel um og keyra og aka utan merktra slóða þá endar með takmörkunum og skömmtunum inn á svæðið finnskir sérfræðingar eru bjartsýnir á að tekist hafi að bjarga fágætum finnskum laxastofni frá útrýmingu laxar af þessari tegund halda til í stærsta stöðuvatni Finnlands og ganga aldrei í sjó

í suðausturhluta Finnlands nálægt landamærunum að Rússlandi fyrir fáeinum árum voru aðeins nokkur hundruð fiskar af þessari tegund lifandi en með því að frjóvga hrogn með sæði skyldra

hefur tekist að fjölga verulega í stofninum nýju genin eru úr laxi í ánum í Lapplandi og í Rússlandi þessar tegundir eru

þessum blendingum hefur einnig verið sleppt í vatnið um miðbik Finnlands og þar hefur þeim vegnað vel

segir meirihlutann einhuga einhuga um að skoða að minnka framboð á dýraafurðum verulega í grunnskólum borgarinnar samtök hafa hvatt yfirvöld til að hætta að bjóða upp á dýraafurðir í skólum samtök á Íslandi sendu sveitarfélögum áskorun í vikunni um að hætta alveg að bjóða dýraafurðir eða draga verulega úr framboði þeirra í mötuneytum skóla í ljósi

hamfarahlýnunar samtökin segja að hægt væri að byrja upp á tvo valkosti og sýna kolefnisspor máltíða að hætta alveg að bjóða upp á dýraafurðir eða að minnka framboð dýraafurða í skrefum samkvæmt Matvæla og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna veldur kjöt og

fimmtán prósentum af allri losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum það er í rauninni mikilvægt að minnka kjötneyslu alls staðar en það er gott skref að byrja í skólum og það er kannski aðallega vegna hversu óumhverfisvænt

kjöt að framleiða er mun umhverfisvænna en kjötframleiðsla það eru allavega margir foreldrar sem vilja gera sitt besta og mæta þá oft einhverri mótspyrnu í kerfinu mér finnst alveg þess virði að skoða það og ég er hæstánægð með sem er mikil og góð hvatning og ég held að það sé skynsamlegt og ég held að það sé öllum ljóst að við ætlum að grípa til einhverra aðgerða við samþykktum

á síðasta kjörtímabili sem við erum að innleiða núna og svo erum við að fara að taka til endurskoðunar aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og þar kemur þetta vel inn líf segir að maturinn hafi verið tekinn í gegn fyrir nokkrum árum og nú sé meginuppistaðan grænmeti ávextir og mjólk þá sé miðað við að hafa fisk tvisvar í viku og kjöt einu sinni til tvisvar alltaf sé eitthvert

framboð af grænmetisréttum hún segir einhug hjá meirihlutanum í Reykjavík að skoða það að minnka framboð dýraafurða verulega í grunnskólum borgarinnar það er auðvitað ekki nóg að hafa góða stefnu vegna þess að við þurfum að tryggja fjármuni til hennar og það er mikill einhugur í þessum meirihluta að skoða þessi mál heildstætt og tryggja þá fjármuni sem til að innleiða sannarlega það sem við höfum samþykkt og er gott fyrir menn og umhverfi flak eyðist nú hraðar en áður skipið sökk árið nítján hundruð og tólf og með því fórust yfir fimmtán hundruð manns flak

hefur síðan lúrt á hafsbotni um sex hundruð kílómetra suður af Nýfundnalandi vísindamenn köfuðu nýverið niður að flakinu í fyrsta sinn í fjórtán ár og sáu þá að og bakteríur sem nærast á málmi ráða þar mestu um

Kristjana Arnarsdóttir er með íþróttafréttir í kvöld spilað var í Max deildum karla og kvenna í dag en tveimur leikjum var frestað vegna veðurs Valur og Breiðablik halda sigurgöngu sinni áfram í úrvalsdeild kvenna Englandsmeistarar City eru komnir upp í annað sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta tottenham tapaði óvænt á heimavelli og sex slösuðust þegar eldingu laust niður í tré við sextánda teiginn á lokamóti

mótaraðarinnar í golfi í gærkvöld baráttan um efsta sætið á mótinu harðnaði enn frekar í dag ráðamenn g sjö ríkjanna sammæltust um að bjóða fram aðstoð við að ráða niðurlögum skógarelda í Amazon á fundum sínum í dag utanríkisráðherra Írans mætti óvænt á fundarstaðinn í Frakklandi íslensk stjórnvöld ættu að tala skýrar

gegn átökum á norðurslóðum segir sagnfræðingur heræfingar hér á landi samræmist ekki hann óttast að Ísland geti dregist inn í átök stórvelda meiri harka er komin í samskipti mótmælenda og lögreglu í Hong Kong tíu voru flutt á sjúkrahús eftir átök í gær og lögregla hefur beitt bæði táragasi og

gegn mótmælendum Veðurstofan vill vakta betur

land og hefur óskað eftir fjárveitingum til þess framkvæmdastjóri hjá stofnuninni segir heppni að enginn hafi orðið fyrir þeim stóru skriðum sem hafa fallið síðustu ár skóla og Reykjavíkur ætlar að skoða að minnka framboð af

í grunnskólum borgarinnar samtök

hvetja sveitarfélög til að draga úr eða hætta að bjóða upp á dýraafurðir í ljósi

þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir

segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina um helgina veriði sæl